Toh mjiryaru su laka ɗi mnya pal ti hira kwa duniya na, amma ko in ira yawu tuwa, wala nyin bara ya ɗawa, ka mnya miri kamnya kwabani hang, wala ngin mwa masari ta ɓibal, mi gaɗika kwaba akila ga apa wala dubu suɗu wa nga ɗa swa mai, apa mi kwang anti go barani lokti ihir mtika kwan amma ya ɗawa, kulin ptika ma miya masangwa da pila li sai dubu kumnya tufu, walani dubu tufu aɗiwa, adubu kuma ga wuta ama bzirari. ka madanti kali madati maɗana kalli ri a a a mara, ka shang wala kulin ma mbura zap ɗi suyar yininya niwa ka kuji ka mburƙa kwa baka wa, baka na wacci kan ufta ti wala anka mal ka cimba nga ka maggi nga ata kir, migiɗi diya tsu mdina mdi mtika ni ka mdina mdi baka ni diya shang da duku <hesitation> ka ana ik hir damaya yaɗi ka kwaba masa wa. Su laka ɗi ti dana pila gwa pitato, ka kulini pitato thlima swa ngwa kwado duku diya, aɗi kwando suɗi mai aɗi kwando makir mai har dakwa pila ngwa kwandoni ngwa kwandoni wai dukun tufu ninga dubu kum kwang. ti da pilli nahar pwa da tii wuti atsi mdilaka ti yana mas dankali a zini, anti mwaja yakwa yuni, anta pilli dubu kum wa, ka ya beti pu dubu kumni mim mi kwanga kwa dankali ni, wai thlima swa pitato gwang ka ga beti mukani mim mi kwang Ngm ka mi ga kwasani. virari giwut kwabani ka yirninga kula yirri an mi kwabang kula yir kam ga kwasari, apa iri kwaba ti mjana ndiki kilarani, ai kwaban msira, amma diya aɗi nshanga mda andir dikdik kwaban mai, mdi bwadukuta na langa mdi bwaduku ta nalag mai, ka manti mwantira kwang, wala ni yirni ya darawa kayata bwai diffi, suti tsili ka kwasa wacci an thliva ti tsili ka kwasani, tin ya dinga kwasa wa, ki bwui diffi ratakirwa. ka a yila yin ma ihir shinkafa ka sukwar, ki punkir kum ni ata kir, dagwal dagwal dangwal, mipɗitizul ka sankir timatirni shang, ka punkir imi tamthaku ting mi thapwi ɓar tig a nuti manshirna, amma cip suyinni na nu kwaba, shanga su ɓiɓal, mi kika kwaba hang wa ga ɗawa, an zamani sintala buru swanga ngwa. <hesitation> aiya maɗa yana mara sun diya sai ka hankal, ka kambur usala hyeltlaku ma diya, har mbura wuti wala thliva kambur hira, ka bwa ɗi hirmawa mbura kwasari, kasai go itiwa, to ana ɗe ik hira, amma ya ɗawa yaɗe ka kwabawa masawa. an suna haratin bwui diffi, mi yana ka kwaba ma sa ai sakan a kiskiri, amma ti nshangsu ga masari migka kwaba hangawa, <hesitation> aɗa ɗa mai migka kwaba hangwa bzincar a ɗamai tin yahara thliya pal ma yaɗi ɗa kum a kwa myi mai. Ka wala i hirni yaɗi ka kwdawa ya beti mesa mimmi kwang, nshag su gwang sai ka kwaba mi kwaba wa nga ɗa swawa <hesitation> zaman yini ni mara ka hyel nda burur ka sauki wa, ka bur ƙiɗi hyeltha ku mi bwaɗi kiɗi hyelthaku mawa, hyel ni ma ta lai buru, taƙi buru ɗipu wallahi byel a ƙi buru dippu nshang ik hira yaɗi ka kwaba masa wa, ita bwui difi ki mwa thu tibil ita thu tibil kemnya ki kwas ya, kulin mi mwa ka thlu sur dubu kuma ko dubu kumnya thfu ko dubu tufu, anti nzi anti kwati nzthir, anti thabwi anti madana kwasa anti do thabwui, ka mi vir kura ni yaɗi wut ka nda thakewa hankala mdi a thattiniga hankdemdi athatti wari, hankala mda a thetti tcha, a thakwang lifima ensunat nde biti yunga, wane amma surna apinniri gir hirma gaɗi hirwa ma nya paktari kara nda mthakari, ka riba mi swari tig ngi hara toha to ka hyel harta la bur ashir mjiryaru ka hyel tira labwur akima, ka hyel. diki dabwaru ka shyer gimi. Ey ana yaɗi ka kwaba masa wa, walang hir yang ndili ya thla bwui ta kir, kin dati mtilina kinzi rim atakir, miinaka kwabaca ya matari, amma yaka kwaba masawa, ngukwi kuma ya ɗawa <hesitation> ka ya hara kara hyel ni kurti ka dimha a hani, ik gwadita lari tin ga dinga hapti tsi la hyelni, hyelmi ɗimha, haptala tsi kilarasa ka, mi dinga haptala tsi tin ngawul hyel a jakti tharnga, amma miga ɗi haptala tsiwa hyel a thernga a bwa madiri, wala hyel a bara sinta langi suti kara ɗani ma, to gaɗi gwaditi la hyelwa ga ɗawama ai, amma go dinga gaditi ka hyel suti ngaɗi mbursa ma wa ga wutari, kara kwasa kara thabwini ta kir, madanga kada twas kada thlabwi ta kir kada sankir imi tamthaku lang ka sai danzi ca mjiryaru usalagir